“शान्ति” शब्दकि बारेम सोचतपेति मिर मनमे शान्त और सन्तुलित वातावरणकि अवधारणा आत हए । जा एक अवस्था हए जहाँ हिंसा, द्वन्द और तनावकि अभाव होत हए और सबएन्कि मनमे आन्तरिक शान्ति और बाह्य शान्ति होत हए । शान्ति कहोक केवल युद्ध और द्वन्दकि अनुपस्थिति इकल्लो ना हए, जा समग्र रुपमे आदमिन्कि बीचमे समझदारी, सहिष्णुता और प्रेमकि भावना फिर हए । शान्ति, समाजिक मेलमिलाप और सहकार्यके प्रोत्साहित करत हए, जो सबएन्के सम्मान और सुरक्षा देत हए । जा एक मानसिक स्थिति फिर हए, जहाँ आदमि अपन भितरकि अशान्तिके शान्त करन स–सक्षम होत हएँ । शान्तिकि महत्व केवल व्यक्तिगत जीवनमे इकल्लो ना हए वल्कि सम्पूर्ण समाज और राष्ट्रकि ताहिँ फिर गजब आवश्यक हए ।